سویډن د نړۍ په کچه د ژوند د لوړ کیفیت، تعلیم، او ټولنیز نظام له مخې مشهور دی. دغه هېواد د خپلو طبیعي ښکلاو، لکه غرونو، جهیلونو، او ځنګلونو لپاره هم شهرت لري. سویډن د نړۍ په مخکښو هېوادونو کې د ډیموکراسۍ، ټولنیز عدالت، او د بشر حقونو د پیاوړتیا په برخه کې یوه نمونه ده.